मोर घरे लौकी, खीरा, डोंगरा, धनिया पत्ती लहसुन टमाटर अउ केला के पौधा लगिस है। मोर घरे जग कही कही आम अउ बरगद के पेड़ो हवे।